Ɓurani kam ko jogaade mbaawka waawde waɗde daabaaji ko mbelaami fof e diine masiŋaaji. Ngati daabaaji, daabaa fof e jikku mun. Daabaaji goɗɗi nana toon keewɗi ko mbarooji, tampinooji yimɓe no feewi. Masiŋaaji non tawatee ene reena. No feewnira nii tawetee mone fof ene anndi no reentorde masiŋaaji ɗi.